Ñ'antony mahatonga ñ'akanjo ho tantera-drano na tsy ho tantera-drano: Miankina aminy ñy fomba nañamboara ñ'azy, ñy vesatsiny, ñy nofotsiny ;manahaky anizay koa, ñy akora nañamboara azy, mety mavesatsy i ka tsy telin-drano laha maiva ko'ei, mora ñy iteleñany ñy rano azy.